Eo ho eo amin'ny folo eo no mety ho isan'ny lokom-bolo ny lokom-bolo mety hananan'ny olona, mety manodidididina an'izay folo izay angamba no betsaka indrindra